Ny elehant zaigny anisan’ny biby maventy, maventy be mitsiny izy. De izy maventy aminjay akao <hesitation> misy <hesitation> lava be karaha origny nefa izy igny tagnany sady igny kôa amin’igny fôgna izy hôm- hôman-drano. de mifankat- anisan’ny biby mifankatià koa zareo, miarakaraka. Fô izy tsy magnino ôlogno izy, tsy masiàka kôa ôlo tsy mikitikitiky azy. Anisan’ny biby tsara fagnahy, nefa izy maventy, tsy masiàka.